Ntolu la moyiroo to, maaboori dulaa loŋ haa. ite ye kodoo miŋ soto i be wo le maaboo la jee; bari a se sotonoo fanaŋ bankoo minnu ka soto i ka moolu maakoyi. niŋ i ye kodoo domondiŋ ki jee, i ye taa. i ye i donto, i ye a dii la, i fanaŋ ye i la enteree laa a kaŋ, i ye a joo. bankoo ka fonkisiyonee wo le ňaama